Bos lëꞌ bixtil nak diꞌt xkiꞌn loma xdëꞌ lac̲h̲, xiu chamar xiu or xdëꞌ xki <noise> yu nap xdëꞌb ñama xdëꞌb o loma nap sia sdzëꞌ bixtil sdzë xdëꞌ o xki diꞌt tsibga tib gëdz nap bixtil kub ikaꞌgama sia xdëꞌga xki <hesitation> xka nak rmed chen gëdz or lëꞌ bixtil ikiꞌn loma, ber bixtil nak guꞌn guꞌn xgema lac̲h̲ xki, bos dziꞌk nak diafab nak xdëꞌ lac̲h̲ xdëꞌ chomar xdëꞌ xki o napna lëꞌ diafab xdëꞌga trasd xdëꞌ diꞌltsa bekwaꞌn xki nap diafab siempre diafab c̲h̲uꞌnnstsiꞌnma xki xdëꞌ lac̲h̲ xki, <noise> kwalkier guꞌnu nap diafab nkiꞌn loma. <noise>